Odamadamo, e humo gwe me me yai igo. nsoo so ra bho daa agure nanang? See paa ara inai egbee rehan re anoo ara saa bho atoo iwa. ahohoo ji. saa hohoo ma mo a kiraa bhe ego mayai. egbee je re n soo bho daa. Asi kpaam na ni re nto raa egbee jem ani bha noo bhanyina bhuyakaa bha noo usere saa bha sạạ bha rehoro bha vaa whee taa re bha voo bheeo. saa bha voo bhee abhoro bhahumo whee bhati bhanyio. bhaji bhany. saa ruere whee arithavi oholehara nsooroma. ma yai igo. huye nsoo soo ora bhoda, adoo asom eseezab azab o. nspp odamadamo. nsoo amang doo eyai bheren aedoo bhakahakaha ara nkene odoo je keree humo echi bhoven ara nsoo re adoo rehumo eyai. nsoo ara moda oja etoma mhaa daa. so nsoo odaam kasen kasen nto noo oyina gwe baa don. maa ara doo ebaa mani akuba re gwe ma you igo afofone. aree gwe ma yai don o aree gwe ma yai hobhoraze kwa gwa ka taa rahon. ora nsoo re ma yai nyaa kwe okaha chmang bheren atoo bha kaha onaa onoo ozazabha ora bha noo baa bha nang gwe anuo bha noo baa yina enu biso bha humo gwo ogbo raa oyina henunu seere mo tuu henu sere nti kuara noo, ogbo tuu henabee aenu agbon tu ma yina henamaenu nya kwere egbo vaana. nsoo adam kasen kasen o.

Maa bhanang fe nto ja osome same ma huma onang mene isoasi okahakaha. ahumo ayaiso humo yai igo. ma yai don. anong don rokaha humo ayai ikene ja gwa humo ashii bheren. nsoo re odaam kasen kasen o. Ara into gwa ja obhazi re mo nyi osomesane bhikpengha faa mo to humo anani o. ara ujiimene egbee arehon je taa re bha noo. Usere soo raa bhetaa re aroo bee. saa voo bee abhora bhehorobha itotoe re ma fene bho a ruere bee bhevi bhevi bhevi bhanyanyi bee raru araa fi bha ezae je ekpoi afi rohom bho ma lumo anang gwe soo hobhara nsooro. mo zoo vaana bhegbee jere nsoo gwe re bha noo ausere baa yaa rapin aihoho. bha yaa gwe rahon bur soo zoo vaana vaana. asi nsoo re ora henendeme au yen soo nta adoo rekubero nsoo hodaam nsoo rodaamadam. nsoo re ora henendeme aiuven. alhazi ozazang nta gwa nang mo nu osomesane bhikpengha foo humonang nsoo re. nsoo re ogwang bheren bhevi bhevi henu bhiso somesane. igo ma ramadana. don hosuree a. hobhoraza kwa dear taa rapin a nta nta gwo nang nsoo mo. humo oji nta gwo ja eje ma yina nsoo ree nsoro. nsoro adaam kasen kasen bhe etoma osomesane. bhoren foo osomesane soo kubo uu humo amore soo khodamiamo mo naang abhori mo see khoren faa. Maodam bhaaren afen faa gwo ara naa. so anro hozoara nsoo hodaam o nsoo odamaadam etoma osomesane. odamaadam nta gwo nang abhazi monyi osomesane bhikpaangha fi re foo huma nang bhoven ara nsoo re. ahen faam ara faam ara faam arunavune rekpasen o monang ifoop iji bho agwo ma kubho ahumu ayai bheren aafoo bhafi revinda bho soo nang soo nang gwen gwen re bhefi revinda soo ja agwo saa bhafi bho bhanoo baa yina henu bhiso humo ayaa hiso oazuma henu sere caukubha bha hifemiso re mo nang bho ro nsoo re odamadam o. obhazi ozaza bhooven fronang mo nyi osomesane bhikpengha faa mo rehumo anaag nsoo re. onoo ozoroo nsoo hodaam nsoo re. soyina bhoven faa me osoo ku anang bhe tomato asomesane. Ara doo ara somesane bho rosizoi mo. nsoo soo nang hoton soo nang hoton akwe kwo nang obhazi mo nyi onoo itune mo humo nang nstoro